एकोनीशे सहा या वर्सान ब्रिटिश सैनिकांनी ब्युएनोस। आयरेस या स्पॅनिश <hesitation> सैन्यावैर मट केली। आणि फॉकलंड बेटार हल्ला केला ज्या बेटाक आत्ता। माल्विनास आयलंड सुधा म्हणपतात जे लोक थय राहतात। त्यांच्या मागेर राजधानी परत आपल्या ताब्यान। घेतली पण फॉकलंड चेर परत कॕवाच ते। नियंत्रण <hesitation> मिलवून पावंक ना।